<noise> Qal este wu chkop qal qalkb'an sentir emoción si com inwa in ser humano qa porque e ri ri kej chkop k'olik ke kchooch pq'oos ri wiix ri, kuuk, ri ch'ooy ri ri kmatz njel wa'k'olik kchoch pq'oos pues ya, yak'neqe kum kum seres humanos ki kb'an este otro wu chaak chqe entonces arek'wu información wa'. <noise>